Ny fomba fiasan'ny lafaoro indray a, izy io misy le mandeha main'ny herinaratra, misy koa mandeha gazy, de <hesitation> ny ampiasana anazy zany a natao <hesitation> handrahoina an'ireny akora vita amin'ny lafarinina ireny ohatra hoe hanao mofomamy ianao, de afaka andrahoinao hena koa, ohatra hoe akoho na hoe vorontsiloza.